حيوانات البحر ولا المخلوقات البتعيش في البحر دي كتيره وما عندها حد ، وامكن لحدي هسي الناس ما عرفوها كلها ، لكن ممكن نقول منها ذي نجمة البحر و فرس البحر و السمك و السمك ده انواع ما عندها عد ،الحيتان، الدلافين ،الفقمه ،كلب البحر ،اسد البحر، البطريق ،الجمبري ،الزومبراخ ،جراد البحر